um kuak dalem kimet ke ake be’un mateng tisen p- tuk nyatung uban ake be’un un menjam nyatong

um kua se buak le tei masat ka lepo lepo cuk na ka awang tanak ku- ukok lan ne ku ilu mesti un surat um kuak ba'an tuk kad badan um surat beranak passport. ina na ia' pengalai ilu mampin dalem masat lebo tai masat cuk ka negara tai peselai ka tanak dulu

pula pula ia ilu tego peti lah uban be'un kado barang kata ke cuma peti bunga tena uma um ina ia ke ta'an minggu ini

a’ak kuak sek pasen tuk awang ni ku pekaliu ale sek dalem pulo uman ni. na na ukok ko ba’an sida yak ti na’at ce meramal cuaca ba’an dulu de ko de bada ujan o tagak bada tagak o ujan. atek pekaliu ale jok ale sek um dalem ca pulo uman ni re

um dalem pengudip ke' ne memang sukan bola sepak, sukan badminton peketa <laughs> bulu ba'an dulu peketa bulu ina badminton um ina tuak ya' ake minat le lan la tapi be'un ne udip lepa la latak

<noise> Ketenak ya' um ake sempa ke na'at dalem budaya mik na adalah belian um ataupun belian um landik belian suket ataupun keniruk. Ina re ya' ake sempa ke na'an.

penisen ia' ake belajen cin sekula memang ia' kumbin sik dulu mudip ngan dulu kumbin sik le pe- ngalau- pekelamun ngan dulu um ngan tiga ngan sa'e be'un un um pejaat dulu be'un jaat neng dulu um ina ia' an kado ia' ake belajen cin sekula

um ok buk ake pernah usa ke dalau ini ku tiga ke pe ri ban sek midan na sek ki ia’ anu re anu si- pelapah kado tai ngan du yak obak tai yak masat ngan tuya kulu buk ki mo gayeng tuk ki ku nai ke ulek uma nggin ale buk ke un cuti la ki un tai masat ngan tuyang tuyang ke

um pasen tuk sek kediut serita yak ko ba’an sek um tengen main game ne ko tiga ale tekak e. tuk board game ngan game video atau ke- um card game ake un main mung. yak ake beng main na yak card game.

Nading dageng be’un un yak senang be’un yak susah. Yang penting un um pengelo le muat kidi memang barang na jadek memang le palet ti barang memang memang un barang yak berjaya buk le palet ti inu inu yak ilu ti dageng ka um memang ia’ perlu penguat ngan pengelan yak muat kidi lah.

Tego ke sekula dai ko ake minat ake ne kelo alek nang matapelajaran ne um Science uban inu uban ame un tai ke dalem lab na ame un ti ya kajian ya kaitan dengan Science na ya un barang ya alat alat ya sendiri jadi jangen ke kelo ale nang subject Science.

um puyan bu- bu’au dalem um negara me ni nakini ake sukat na’at kado um ida yak nai bu’au ban un kerja un gayeng ida ti kak negara negara me kini

penisen bio ia' ake lepa belajan cin sekula adalah um tentang undang undang dalem ca pengelepo ataupun ca negara.

tading un talipon be'un ia' pekaliu ka neng udip cuma lebih senang kelo um call inu ngadan mita dulu kelo pesiu ngan dulu um un ka tena silong tena jari be'un perlu ti mita ukok talipon um ina tuak ia' peniga neng talipon tego tading un talipon

um buk le tai na’at ke tai negara me kini ke na’at wayang adalah ilu akan beli tiket tentang wayang yak ilu ke na’at lepa ina ilu tai beli penguman na pa ilu tai masuk kak panggung wayang untuk um na’at wayang na

Kimet kawak ke neng pemuyan pelita peteneng udip kelunan kak negara ini ina na ina na neng um kemudahan yak be’un abe kak lepo diak jok cin pasen

um pasen tok um pakai AI ni dalem pengudip le singget tau bek te ake mateng melai idai nang idai pasen tok AI ni. Pernah te waktu Sukma Sukma ni rai un ti ka padang AI dalam pengudip le bok ka si ketau rek bek mateng te palai te teneng ti ya um tiga te ya.

Ake bek un mateng un ti pulah, jadek kek bek un tisen inou yak ake lepah mulah atau manjau

Music pengelo' ke memang ya sape ina lian lian uban kadu' lian sembahyang Kenyah barang ya pun un unsur unsur lepo lah.

Ba ake po ari e uban jo meli credit ataupun bayan bil telipon ke ke pakai online gina lek. Mejam ulu ti ka kedai meli inu ini mung inu ya un dalem telipon ulu ini kan nai la nu.

mung du te ia’ menganak anak dalem lepo me ina baan sik leto e leto re ida ti jaga anak de ne. laki te laki te de gayeng o ida leto ngan anak le ida te kuma dado toh

um tekak kimet ce' la dalem kuak kuak sik pasen tok um tai ngebayak sukan dini sukan ya' dalem peng ri pe nyangen lok pe tiga lok ka kok pepenat tali ne kuak ya' um sukan petengen ni kuak le ti ya' um lompat tinggi, lompat jauh, um amik pisiu pekina pengikut dau dau kumpin sekolah badak ya' um peng ni pe tiga pe tekak e.

warna pengeluk pengeluk ke' ina ne putik ban putik ni teranak ya buwek ngan dema. ukok ina na ya ake na'at tisek e boka putik ni la'o jameng jadi boka jameng teranak le bara la be'un demeng mesti lo' diak putik.

um inu yak ake uyan ataupun ake ngaran nak ngan pempet kuak mu tuket telu telu sio pulo uman uman ca libu pi’en ato aya pulo aya ngan tusen layan

kuak sik um kuak sik um inu de re kridit atau bayen bil telepon bimbit ini amik beng tai bayan pakai mesin le te tading un telepon de' tua' pakai bil nak ki ni pakai mesin na un pe dek un pe pakai reload telipon.

pengelo ke neng teknologi yak ina na apan le un tai pekalui udip kediut lebih tiga cin yak lepa um ina teknologi diak pekina ilu kelo um ini yak lepa lepa na be’un un di na ilu kelo teknologi yak mading

um buk ake po yak kumbin selei kumbin kumbin selei yak tiga dalem kimet ke ku asat selei lu ti tiga ngan dulu mudip ngelinga di isiu de tu’a le ayen yak nu nu re ayen le ngen du te ngasek ninga de pekatuk du yak mukun ilu

kuak sik um ake ne ku bo' bo' un da kidi ake keluk mutu pasen tok penyakit ne, ake ke mutu ko' ba'an pemanak mik diak dalem bidang ke inu dai re uma' uma' tabat ni kele um bidang um kesihatan KKM kina ke' ke mutu ida pasen tok penyakit kina la.

sekulah sekulah kak lepo me be’un mateng sukup sek alat bela- mende ke belajan

buk ake ya game ake atek obak video game um video game la. buk video game pun ake obak main yak edei nu ngadan nu re um inu ngadan ne Mobile Legend. Mobile Legend na re ake obak idi tiga kak le ti ngan dulu ku’o

dini um pembayaran pekalui memang ia’ adang ia’ be’un jelas be’un terana di sek e un pekalui la cuma um seluruh dunia ni ia’ tertekan ku’un ekonomi ni beng selepas covid memang ia’ um ba’at kediut mudip na ilu terpaksa lalui semua.

Cikgu ke dumit da tekak kimet ce kelo jadek um duktun. Nai kun ce bio la’a re kelo jadek guru pa ake la’a. <laughs>

dalau ini re' kaduk te inu ya ida tulung amik dalau ini odai menang re tapi un sik ca kes na re ya tai ya ca alut um lenca sangkit mempam dalau ina re kudak le kudak belas usa tai tai ka'am ne ida re ukuk ban telu na re tai re un

kulong ukok ba’an babui asu yap itik mew kado dulu nubo kak dalem lepo me

um sagak asen dini ban sek datun julud dei ngan muzik asen lepo me pun a’un. muzik pun kuak ban sek jatung utang dini sampe dini ngan nu njam njam tuk mung le pe sek tengen tengen dulu datun julud.

ake kuak sik ake ko kado kado na’an di sik adet seni di ia’ atek pengelo ke ne tu’ut ame Kenyah lepo tau ni datun julud seni ia’ budaya ke sendiri ia’ ake paling kelo neng adet me Kenyah na buda- inu seni ame Kenyah lepo tau.

Pinjaman kecil um be keh mateng nulong cuma ia’ kira na’an edei aliran tunai aliran modal supaya tunggu keuntungan na masuk um ina tuak yak ake kira pu’un pinjaman ni sukat nolong ban da bak dau soalan kecil jadi be’un kumbin kira na’an tahan ne tuak apan cepat pusing kidi

Penguman yak tiga cuk usa le tiga pun laun. Men contoh men sek salad di na re ku men isiu urang putih di di re. Enggi me enggi me usen enggi pa ida le enggin mesep ale ngan kado khasiat lah men sek kado lekei

um Boka ek keluk cuti memang ke keluk ke tai ulik ka lepo'. Pasen dikla ban le bampa ek neng di sik lepo un di sik pengelepok. Ina na nesik kenai ading udip le, kelok pe lu tai ta'an e, kelok pe lu tai peteguk lu, majan be'un peteguk memang tai ulek tai ulek ke lepo le ke daya tai entuk kena, tai tai ngejala, tai nuba um barang nakini na ilu keluk.

a'ak penguma do nekidi ia' bada kediut kuak si puyan na ke bayan dulu dalem bayan dageng nang singget tau na ko ko ba'an sek um keliwa barang ni keliwa liep sin bayan pakai kad debit atau kredit. ame na lebek lebek s- senang la'a tekak kimet mok me bayan na liap sin

alat muzik ban ake ni be’un ca kelunan yak menjam men inei alat muzik. be’un ce mateng kelo pekalai pementung beng kulo miko dulu lagu lagu karaoke ni tuak. tuak te yak sukat ake ti

bok ni tuyang ki yak majo majo alek bangen pemanak iya na ri cuk iya telepon iya teremu ya ke dalau inik belei lu ku encam le telepon encam le chat mung inu di ujung jari dalau ini ore.

nakini na isiu dini ban pekalai isiu asen pu’un le te. isiu be yak ake nakidi ti ni isiu Kenyah Lepo Tau Long Mo ina tuak te uban ne isiu ni ame perlu ti singget tau apan na be’un tai inu tai lingu kidi apan isiu Kenyah me na sukat anak su me pakai abe bayak.

dalem kemet ke' amek tai selai tai europe aring re tai gerimis ngan dulu te te London te ketuk sik nu ne layak lan ke pekimet tai sen.

um <noise> peniga peniga buk le pakai teknologi dalau ini mung inu senang na palai nta nyitin tai ka pasen an le nyitin tai baris ilu na'at ne talipun ne tesen oley, tapi ya' pengejaat ni rek' nepalai le ubak du scam ilu ubak du palo ilu man sik man sik du badak kaduk inu inu ni ku nak inu na bek inu di'ut lo.

kua sio abun kua sio layan abun kua di sio abun ka tana ame nekini ku mentem ja'at awang

kimet ke neng um talipon memang yak adang ia’ be’un un yak lebih tiga be pa un lebih ja’at. cuma ia’ biasa biasa kuma ake uban na un pa peniga un pa pengeja’at te. peniga memang ilu mung tisen. yak pengeja’at te neng anak ni kadang ida kelo main game ini pa da be’un nawai ti kerja da inu yak an patut ida ti.

Kua' dise ame na Kenyah dini memang program Ta Lideo ya ame beng malai ngeliga dau na Ta Lideo Kenyah. Ya tai taup dai da.

buk ake dalau ini yak tu tu te ke ia dalau ini ri madung madung madung kak amin atek tiga dalau ini lah. buk ake le dalau ini buk ke dalau ke bujang de ri obak tai ke awang. kawang tisen te le tiga po re tapi kado kado pelapah dulu

um penyelum ke mu ban ke na'at sik du ba ke na'at tuyang ke' tiga bo, bok ke rasa sakit ek ngan ya' be ke na'at sik inu cerita ya' manai manai sik, njam lu tawe ku.

teknologi ya' peketo pakai um internet la memang internet ni um ca barang ya' ilu kelok pekalai ngan terus pakai ban ini ya' nyambung ilu dalem dunia la be'un le ka' antara negeri negara seluruh dunia seluruh dia ya' pakai barang ini.

kuak sek um talipon bimpit bimbit di na talipon ujok dalau kidi re um yak tiga tekak buk line da ten- inu de re muat tei ca pak pikan cen dapun na yak tiga. bo na ilu muke kidi ne nai kak dalem amin la’a na be na sukat be na sukat alak line. be na su- sukat berhubung ngan dulu

kulo tiga ale teknologi dalau ini buk anak sekula dini njam pakai kulu pakai dia belajar lebih nu nu re lebih pajen di yak belajar inu na nggi kuak masa ading de

um dalem barang yak be’un uyan memang perlu jagak um kemajuan lepo. kemajuan lepo perlu an jagak apan dulu senang ngan um bangen udip. ina yak penting.

langit silem layan uban kelo ujan

selebriti ia’ ake atek ke obak dalau ini man si Evans ia’ neng si serita anu- anun re Captain America na ku ina ake obak na’at ngan ke obak tegok la be ki njam tegok ia’ pa ina

<noise> um pengemadak le kuma, di sik dulu da' latak dini, kelunan diak lepa latak udip, bo re pekatuk ngan pemung ngan kelunan diak demanai dalem pengelepok ne ku ida memang, bo re ta'an sik demanai dini dalem gayak nisep nisep burak pa mabuk pa- inu tai masat dalau tem memang da pekatuk. bo re pemung ngan re pe un sa'ek le diak mukun ngan diak dumit beng tiga la pemung dalem ka'ang ka'ang ida.

um mita dulu diak ilu tisen un pengenjam beng undang undang cuk min cat ida um be kumbin aek yak teneng neng kes le ne na ina yak ilu pilih. biasa un masem masem lawyer lah cuk mopet kes besara mita diak besara.

tenak ke neng tuyang yak un majan majau te paip e te keja ta uma te ke je ulek ne la’o salau ire ji’ek ngalan ukat tuwai ulek ulek ulek selalu te na’at anak te anak re sait le tinen tamen lah ine ne

kala atau pah permainan anak anak ka lepo me ina na main batu main sungai tai nyatong main kentak uma

buk ake kulu ake obak jadi bomba de dalau ading di dalau ke sukula re memang ke active ngan du activity bomba. tapi kuak sek dalau ini pekina ku di le re ki na’at sek dulu muyan de ku an je te obak ke ngan du bertanding tei ke majan sekula pe ake ngan du bomba pe

um katuk ke be’un mateng katuk cuma te bada bada um buk un masa ulek na nai na’at lepo kuak kuak le tai ulek kak lepo apan le um pemung kejaie tiga.

manse ngadan ngadan yak pekala yak ame obak dalau di kado na ban sek karan ke lok ngadan sadin ke ngadan seken ke ngan ngadan wek ke ca Suling ngan ngan seken ke Ping ina

muzik ke lalem pengelo ke ina na muzik sampe

kok ba’an kulo suang pa teknologi layak are pe yak nyi layak lam murip ilu toh. nyi are meken nyi are yak layak mung na na

um Wayang ya' ake tai na'at um pemung ngan tuyang ke um tega tuyau speaker pekina pe ngan skrin ja biuk iu ngadan um bekinala tiga, bangen.

man sio artis ia ke obak dalau ini bek na kado mo bok leto dalau ini ku bok leto ke obak teguk Pandalela Rinong lek ca artis ki na ko'oh bok laki po Ricky ba tegok ngan ia' ia' anu rei Bertrand Rhodict. ina ake keluk teguk po tapi tegok nga no

tekak tekak ke kuma re edei AI ni ke le ake kuma lebih kepada um teknologi um IT yak menyedarkan inu de re yak ti ma- dulu nakini um senang dari segi um sekula.

AI di ku mung mung inu pa njam jadi kun ia’. sek la inu random inu yak un pun jam un inu yak inu yak a- un njam sek cuk lebih manai ale sek po ngan yak inu yak ilu orang pernah ta’an njam du win jadi pelapah manai sek

peresak kula kuma anak anak dumit ca yak tiga uban ilu sukat na’at di sek pengencam le kak sekula inu yak ida lepa belajen

dalem kimet ke ku buk langin langit silem ni ri sik edei nu ngaran nu re yak tau ce tau na tiga midan di un ujan dema ban du yak du mukun dini ku

tukang belian um Anderson Ngalai um tukang nyurat ne ko tu- mungkin Anderson Ngalai.

a’ak kuak sek sagak asen ngan muzik asen lepo me na un tu’ut dau me Kenyah Lepo Tau. ina yak tu’ut asen me ngan um dau tuyau muzik me yak asen tu’ut tu’ut lasan tu’ut dado. pa ina sampe ina na yak tu- tuyau muzik asen me sampe ngan jatung utang.

Puyan gayak pelita nulong kelunan kado dalem pengelepo me um atek tiga

pelangui kun ame ina yak te pelangui kaeng teh. ban ake kelo pelangui anak anak kaeng te memang kelo pelangui. iri re menjam ban ame ngalut laya pa ina.

ini pa yak buk atek atek dulu membo du yak cin lepo tai kata lepo diak ca tei re dalo ida tei tei ngan dulak te du ngan du bulak dalau ading de ngan dalau ini re dado tulak no. kado te du bulak kak pasen kata pasen bio te

Ia’ sengela um memang madung kak amin ban sukat pemung ngan anak le pemanak le kak dalem amin berita tiga um ina ban le kelo kuak kejaie bada kimet ilu serita inu yak ilu ti dalem ca tau ca tau yak lah.

a’ak kuak sek ame dalem pengelepo me na me Kenyah dini kak lepo kak tai na’o ka memang me masat taket tekak kimet me nyangen be be pa ame perna edei kidi um ngimet ja’at kidi. yak ukok uban me kimet ame memang lepa ca pengudip me di na yak masat taket na. be’un be’un me un kuak ba’an um ja’at kimet kidi ina yak be’un ina yak edai lah peniga.

um un tei ban sek batek ke gayeng un kereta ki ake lok nggin. be ke malap ne palai kimet ne pasat neng tuyang ke ki ala Grab la. tapi dalau ini re memang ke obak pakai kereta ke lok la. lebih tiga ale kan melai na le tai masat kembi kembi tekena o

<noise> keluk na'at wayang cereta dulu sebayang ngan sereta dunya. ire bang pekejak alem dunya

um dageng dalam talian tiga memang un tiga ban na ake pengalaman ke memang yak um mura cen o lu ti kak kedai. tapi yak pengejaat te un pa tepalai barang yak ilu nyat ni kadang ia’ be’un ikut pengelok lu

katuk ke me ida ayen ia' kado ngimet ko semayang ne ney menyat edei nu nu rei menyat inu cin Tuhan cuk cuk ilu be'un bisou njam tai kurang ngu eleng ngimet alek ngan ngina la

kuak sik um be'un kuak tekak e kuak sik gayak palai telu ji ne ko dulu diak latak dulu diak kayak dulu diak miskin be'un kuak ban nu ne un sda kuak sik amik da tusa udip di ne be'un amik sukat miko teknologi na kuak sik dulu diak senang un le ya' kurang kidi

ake ti kanen muek ba’a ti kanen. ini te mujek ba dalem irai yak re ti na. ayen ne tasap ti ubi ine ne.

Ake na atek kelo alek ke teneng dau tuyau sape ilun jebut. Sape ilun jebut na ke atek kelo alek.

Puyan imigra-imigrasi bu'au un dalem negara ini abe un un jelas tapi ya mesti un saksi la saksi un dulu ya jamin sukat ti

teknologi dalem sekula sukat nak ca penulong ngan kesenangan kuma anak-anak sekula neng um puyan de ke pita pengenjam

um dalem ca pulo uman ni memang kado yak tukar jok jalo na memang kado mata lepa terang ta’an si re kemajuan dalem um ka- kata ukok ke ngelinek ukok ke mudip ni memang kado

Cen da kembam de e- cun yak sanggit de nembam de un te ujan na ki betek na ki ti gayeng un yak te yak ujan na stop pana tau re na tai na’a no re na start ujan pun di. Pa jam pa jam tujek tujek ni re nem nem aya ni re tai de nu tai re ujan tiga ku sik po

Kuak sek um asen me ne ku anak anak dumit dini beng piak ku ngasa ngan um pekelem pekelem pa ina ida ti sukan inu de re main ka’ang ida penat tali pa ina pinayak masem la sukat um yak main asing. Ina le mainan ame kak dalem pengelepo me komuniti me.

dalem udip ke yak ake tisen ia’ na Tunku Abdul Rahman ya

ngadan tekenak ok ngadan tekenak yak wek ke pernah bada me me dalau ina re tekenak edei nu nu ngadan nu Julan Julie Julan Julie Langit Bintang Lima kena suek mek yak bada tekak tekenak na yak me be te me luntok ke

ka ukuk ke' memang ia un ne biasa biasa tuak be'un ia be'un muat be'un ia edai slow. line memang kaduk okat pakai internet pakai whatsapp ini pakai internet.

ake paling kelo na’at ame menat tali kado lan dulu manyi na’at kidi ia’

Warna ya' ake obak bala ngan tuning. Bok na tok tai ke ngan du dinner warna saleng ya' ake obak po. Tiga sey ke' na'at sik bok ne to tein. Bok dalau dema, bala ngan tuning ke' ngalai um un.

<noise> kua sik um bup serita ngan atau pa s- kuak sik serita serita anak lepo na ko malei dulu tisen na kuak sik serita pasen tuk um adet um kawin petakau ngan palan palan ia' ukat ilu ia' abek ukat ilu ti um ngan ia' ilu mpi ukat ilu ti ina na sik serita bup bup dalem pengelepo me ia' un